Sa quande me son taggiâ i cavelli curti no fasso guæi giamin pe mettili à pòsto. Me î lavo e me daggo quarcösetta pe no fâli vegnî tròppo secchi e dapeu quande î sciugo çerco de fâghe vegnî un pö de volumme.